كان فما شيء يضحك على اللخر كان فما ڤيديو تفرچت فيه وفما طفل صغير اه في يده لعبة البطة مسكين هو كان راقد وفجأة تكلمت اللعبة يا أخي قام مفچوع يبكي-يبكي-يبكي بصفة هستيرية فجعته ال-ال-البطة كى اتكلمت قعد قعد مسكين شوي كا وبعديكا بلا يضحك في نفس ذات الوقت.